Jaeko javo ñanerai pegua, kua oyoe ñanerai oyuka, ñane raigui bacteria aniara ñanerai oikomegua ikavi yaiporu piareña kuareta, esa piateñavoko yakaru ñai